Amiko manokana dia ny mianatra mihira no tiko kokoa satria amin'iny aho no lasa mamoka ny feako ao anatiko sy mamoka ny kanto ananako, fa raha mitendry zavamaneno aho dia ny fahaizako manokana fotsiny no avoakako.